צווי <hesitation> קנאבל קען זיך האלטן פאר זייער א לאנגע צייט לענגער ווי צוויבל <hesitation> צוויבל קען זיך נישט האלטן פאר אזוי לאנג, אבער וואס מ'קען טוהן אז ס'זאל זיך האלטן לענגער, איז עס צו האלטן אין א קאלטע פלאץ, <hesitation> אזוי ווי אינדרויסן אין גאס ווען ס'זייער קאלט אין גאס, אדער אין א פרידשעדער אינערוויינג.